Eti nji nne anok ota areh ishōme ishōme ishōme ari nne ńyo afi nnon ntem ọweh nnon ntem-ekan ọweh ebinam yam ebiń yam se nnon ojena okim mbi mfo egimi cocoa kpe oji ntek nyi orun a se Boki se ágbugha ka kare nne mba bib ye echi a se biri ntak anyi okare nne ágbughe ama eji oki kare okim mbi onoda o chań aki di ágbughe ama ntan̄ anam nkin̄ ōya eya aki di ágbughe ama ntan̄ anam nkin̄ ōya eya ji okik nkun iti aji nji ta nchen adan̄ adi ma ágbugha se mme nshóna ka ábo nka kid se kin ányim nshone ta mme eti se ka kare nne ágbugha ojena ano okim ma mbi oyen onam oka yen okun ágbugha ama ókura na ma eti nji nshoma agbō ta me nji ofu bid abin me. se menghe ébo ojen na o katimi ntimi mbi na nne obi ambi oki jud wa ka biji are obu mbinghe eya ari a jae. okpin-a-ekpin eja kpe nne ānyo atimi nan. Ayim nji weh oka timi na ye se eki kuri ye ka biji <hesitation> eti aji áfo eri eti nji mba kun nji njena ekad ejen ejame bem bem bem na nji nyin me se eti eji nyen eti eti aji enyan̄ am kpe na abon wud mfo abin̄ ghim na ofu se obha se se en ānakae eti-eti ekanob se mme nkọ akae nkọ akae eti-eti but nnon eri ano mmon ọme katimi nji ȯkȯk ánákae eti-eti se biri nne-nkae ka me oka ko oyā nne-kae nnon ari áno ofik ye ka echi amin̄g ofu a yim se wāb oyim se huh. oki otip eyenghe omē okak oko okak ọmē okak ka ōya se eku ano echi a nji mba bib ye achi a nji ochore ano se en nne-kae nnon eri ano ka wun oka dun̄ eji jid asọr ofu-pfu aki yin mbinghe ayam ma ngam ere okpik nne-kae eki kume maybe aki kumi na nne ndum etad achibe afor mbinghe āchibe ano nnon mbinghe odi eku okpō se ye kwi mbinghe a Kak mbinghe ēya nok nne ndum nnon okwa ano obak se achort akiba but kak mbinghe eya ka ōtọp sum mbinghe aya ka oto̠p n̄yi aka ka ano se oki kpin ekpin so kpe iti mbina kpe is a mbi nshome ata am mbi na nkun àno nkun̄a mkpin̄a amenghe me se keture-keture nnon n̄kwa áno mbak mba. enghe se keture-keture otimi obhi na nne obhi abi okura ka biji ken ye oka timi obhi na nne ejum eki kid a ka biji o chan mba ringhi eron̄g me se keture-keture ka éya nji nji ejena ano ōgim mbimfa ane feb-feb asik na oki kun ágbuk okak ga oba ka abo okere se abāk āno okim āba gura ngun̄ ābib so ngun nyi mfa-mfa ngun̄ nji mfa-mfa echibe ngun nyi obhi so atame-eti eyim me menghe se kpe nne nkwá kpe nyen eja kpe mmone nyen owa n̄yo ōdūn nshe wod odun nyen yot se aki timi obhi na weh se ebu ánok atimi óbhi na weh weh katimi se bira ye se eti aji āfo nji nshome ata ma áno eri eti nji mme nka chabha-ache na nji. En eji nji mfi ano ōbo mkpina ta eshim fa-mbfa mkpina ta mfa-mfa achort āti achort ojen achort ojen kpe fan̄ fan̄ ńyo nne abak na eje <hesitation> nne n̄yo tad n̄yo akpo tame eti abiń-a-ye se ntufam Ekuri ita abin̄g me ofu bid mmone nyen bak njak se ah ah oh menghe nnon̄ ojena o mme se nta nkpo yim nan se <hesitation> eti nji ata mm nkún eje nkun nji nshome n̄kpe ka ōnyoe mme ndik monche nno ócha ga cha cha abin̄-a-ānyi cha cha obiń nyi n̄kwa gham.